บ่ค่อยได้ถอนดอก ใซ้ ใซ้แอปเอา มันใซ้สิโอเคอยู่

ห้าร้อยนี่แหล้ว กะเอาไปกะซื้อกะกินนั่นล่ะ

ไปตู้ ATM นั่นล่ะ ถ้ามันสะดวก

ฮ้วย กะถอนไปกะนั้นแหล้ว มันสิถอนไปหยังเนาะ มันสิมีถอน มีหยังอีก

กะสิปลอดภัยอยู่ ATM นี่มันกะ อยู่ตั้งที่หม้องคนหลายล่ะ ลางเทื่อน่ะ มันกะเบิ่งขวาเบิ่งซ้ายก่อน

กะโอนเงินนี่แหล้ว มัน มันบ่มีหยังมากกว่านั้นดอก มันกะโอนกับถอนนั่นล่ะ

แล้วแต่เขาสิบอกเนาะ กะสิมีบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กะสิส่ำนี้แหล้ว

อ่า บ่เดะล่ะ มัน บ่ได้ ว่าบ่ได้ไปเฮ็ดอิหยังขนาดนั้นแหม เฮาเฮาบ่ได้ จำบ่ได้แหล้ว

กะ กะมี กะ กะกะเงินซุมื้อแหล้วกะได้โอนแอปมันกะซุมื้อเดะล่ะ

กะ กะ กะเสิร์ชเอา เสิร์ช Google เอา บ่ซั้นกะโทร กะโทรหานั่นล่ะ อั่น ธนาคารน่ะ

กะมีอยู่กะ SMS บอกเงินเข้าเงินออก มันกะสะดวกดี แล้วได้กะ

บ่ ทันได้เปรียบ ทันได้มีเห็นผลได้เปรียบ

บ่ จักสิแลกไปเฮ็ดหยัง ทันได้ไปไสอยู่ อยู่ได้แต่ประเทศไทยนี้ล่ะ

อั่น แอปน่ะ อั่น อย่า อย่าให้มันโอนง่ายหลาย ลางเทื่อผู้เฒ่าเขา เขาเบิ่งนั้นเบิ่งนี้ กดไปกดมา โอนไปเบิดเลย

บ่แหล้ว ทันได้ คึดสิลงทุนลงหยังเนาะ บ่ บ่ทันได้ ปานนั้นเนาะ

กะบ่ทันได้มีปัญหาหยัง มันกะ กะกะได้อยู่ บ่ได้คิด

กะเห็นคนอื่นมันโอน มันกะไว กะได้ ได้เงินเข้าเลย มันบ่ต้องไปธนาคาร กะดี

ธนาคารกรุงไทย ใซ้แอปใซ้ ใซ้ ใซ้มีบัญชีธนา กรุงไทยเนาะ ใซ้เป็นบัญชีหลัก ใซ้เลยได้ใซ้อันนั้นล่ะ

กะติ กะจ่ายเงินได้เลย โอนได้เลย ในโทรศัพท์เนาะ

กะที่แรกมันกะต้อง ต้องถอนมาหลายหลายเนาะ อันนี้มันกะโอนได้เลย จ่ายได้เลย

กะบ่ทันได้เสีย กะสิปลอดภัยอยู่หรอก

กะบ่ต้องดอก เดี๋ยวนี้มันหลายแล้ว กะ บ่ซั้นกะเอา ซื้อลอตเตอรี่ เอ้า

กะโอนซื้อของ ซื้อหยังนั่นล่ะ กะสิเป็น อ่า อาทิตย์ละเที่ย

สแกนนิ้วแหล้ว สแกนหน้ามัน เอ่อ คร้านเว้ย สแกนนิ้วนี่มันเปิดปุ๊บได้เลย

กะมันง่ายอยู่ มันกะเป็นรูป เป็นรูป กะเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปหาแล้วกะ เออ กดเอา

กะ มีแต่ซุมมีโทรศัพท์แหล้ว โทรศัพท์ลางเทื่อเจ้ากะ เฮ็ดบ่ได้ล่ะ

กะง่ายอยู่ กะสแกนนิ้วเข้าไปก่อนแล้วกะกดเบิ่งเฮ็ด สิเฮ็ดหยังกะเฮ็ดไป

แม่น นั่นล่ะ ลางเที่ยมันกะค้าง ลางเที่ยมันกะเปิดบ่ขึ้น ลางเที่ยมันกะโหลดบ่ได้ จัก กะได้ท่าอย่างเดียวแหล้ว

อยากให้มันเร็วแหม มันค้างดู๋ อันปลอดภัยกะปลอดภัยเดะ กะอันนั้นอยู่

อันซื้อลอตเตอรี่แหม มันจะได้สะดวกสะดวก กะโอนเอาไปซื้อลอตเตอรี่เลย

บ่ เป็นอันมัน มันบ่มีพนักงาน พนักงานมาแนะนำเฮา เก่งเนาะ อั่น ในมือถือ ในแอปมัน บ่เฮาคำซี้ไป

กสิกรไทยเดะล่ะ เขาว่ามันเร็ว มัน มัน บ่มีหยัง ใซ้ได้เลย อันอื่นนี่มีแต่ข่าวมันล่ม

บ่ ข้อยใซ้แอปเดียวนั่นล่ะ ใซ้กรุงไทยอันเดียวนี่ล่ะ ใซ้มีส่ำนั้นเนาะ

มันกะดีอยู่หรอกมันมีให้เลือก อือ แอป เว็บ

บ่เดะล่ะ กะคิดว่าส่ำคือเก่า อั่น บ่ได้กะเงิน บ่น่าจะกะกระดาษเดะ คิดว่าเขากะบ่ได้พิมพ์มาเรื่อยเรื่อยนะ มันกะมีจังหวะมันอยู่เดะล่ะ ว่ากะสิพิมพ์จั่งใด

เงินออกเงินเข้านี่แหละ กะบ่ได้ กะบ่มีหยังดอก

แม่น อันนี้มันซ้า ซ้าให้มันเร็วเร็วแหน่ มันเปิดแอปขึ้นมาเนาะ มันอย่า มันอย่าค้างหลาย

กะง่ายขึ้น ลางเที่ยธนาคารมันอยู่ไกล กะกะแอปนี่ได้เลย

ผมบ่เคยไปต่างประเทศเดะละ กะไปแต่ อันไกลสุดกะไปเชียงใหม่นี่ล่ะ กะได้กะอยู่ กะกินกะหยังนี่ล่ะ

แม่น สอนนี่ สอนอย่าให้โอนเงินดู๋ สอนอย่าให้โอนเงินหลาย เดี๋ยวมันสิเป็นคือข่าวเดะ

มันกะแล้วแต่อันล่ะ ลางอันมันกะบ่เข้าใจ สับสน ลางอันมันกะ เออ ส่ำนั้นล่ะ ได้อยู่ อ่านไปมันกะรู้เรื่อง

กะโอนเงินสแกนจ่ายนี่ล่ะ มันกะ กะไว กะกะได้ บ่ต้องไปกดเงิน

กะแม่นแหล้วบ่ได้ บ่ได้กดมากะดอก ละทีนี้กะได้โอนออกเอา สแกนเอา

กะสิแม่นแหล้ว แต่ละคนมันกะจักซื้อหยังแหน่เนาะ อั่น เขากะบ่อยากให้คนอื่นกะ